Izy ka famegnoana reservoir agna tômôbily zey ndrekagny, in-drôa isam-bolagna akeo zah mamegno agnanjy, de <hesitation> vidign'izy io <hesitation> agny agny amin'ny sivinjato sy dimy arivo agny litre raiky.